Eee ala le ka diiroo ke, moo te wo kee noo la. Ite be tara la a ňiniŋo le la, niŋ ala ye a funtandi waatoo miŋ na doroŋ, i ye tereŋ a ma. Mee moo te wo ke la. Niŋ moo bee ye loŋ doroŋ, tonbi moolu te bataa la. Moo maŋ laa ala la, kuo be ala le bulu donku i ka a batu jee le, niŋ a ye i tara jee, i ye ala tentu